दुनिया दी किमी से कम बी या हजार भाहा बोली जाओ। इन्हें मुझे कुज्जी भाषा ए सी ए जो समझ बी ना आओ।